Yudnó naiá kuenka nduju nuu ná'a yunuu mulatu yunuu, ndubu jun yunama yunuu, ndekutala nduj nebro'o yunuu yengun xerkundá, uu yunu yevo'o nani ndeji ne'e ndecha yunu techaná dama ndame'e kutu tuyii naradó, kuenka nuu na'a yunu tuu yuu yunu tukueyu yunu tu kué ndubu yununu tabo'o vi'i ndujanai na yiyo'o iyi'á.